طبعا درجة الحرارة كلش قوي عدنا يعني تصل 50 مرات اكثغ من 50 ب أب وتموز اما درجة البرودة ما كلش قوي عدنا تصل للصفر مرات نادره رطوبه وجفاف اكو اكو رطوبه وجفاف كلش قوي بالصيف